Eng' chekitupche eng' kametwokik, ketinye ketinyee taman ak aeng', chepo konin ak konin, ko mising olekituisoti ko ya ya krismas, ak ya mii shereishek, ye mara komii kaiwek. ko mii koitop chepto nin kitupche nepa kameenin ake, ko yakituiye keame lokoi ochei, keleini kei, hee, kipatu kei auya ke- keame lokoi cheke lee hee kipet, kilyain,, hei, kiwalake, hei kipiriritu, kituitu, koparin ake kasit he ke- kekoikei anyun mawaida anyun keleikei anyun ai, ng'a ng'e <hesitation> pe, ng'a ng'e pa koeek keny ochei karipu ku keutyen kei, kocham ng'echame anyun yo- mii- yo mii in tumwek ketuitosi akepaipachi.